Juek yë ni'ix ko'op jadun jya t'sokyë në ko'o jedun mabë tuktuk hora, jadun nak jya nakudujtë pero como may ëjt's tunkë tokatyë mëdë, may je'e tunk jedun nyax, kajyë ëjt's jedun may tyam ëjt's jedun ti'i dun o jëbyë, je'e jëbyë o xu'uy tyam jedun ti'i tunk nya këxëk kajyë dun nyaxpadëy tyam ëjt's dun may tudujkë o tokatyë jedun mokoxkë horamuk mabë pero kabëk dun jya ayxëy je'e nix je ko'op kë je'ek jedun pakukpë tuktuk hora jadun ja mabë pero neyb dun na jët këp në ko'o je tunk ti'i kyëxëk pues dunëp xajëp jedun.